Akejo acara kawutingang, bu da ngaseng juga kande ketto, eh <hesitation> joka ka daging daging dinasu. <noise> kedaintu anja <hesitation> anja dolo <hesitation> to tau alli sapi na digere nabissai bissai nu to daging na nasui <noise> napatama tamaiangi bumbu <noise> <hesitation> nanasumi to marasani dikandemi. <noise> <hesitation> <hesitation> udang pe demanu anja dukama liwatau melli manu <noise> si pararamkas patampulo ro kapang manu dialli <noise> tikasalling to acarana. Sibudakanna <noise> amito sipatampulo manu <noise> nalli nantona garagai nah eh <hesitation> gerei natumpu tong nanasui duka <noise> angkinna <noise> manasu. Ehh <hesitation> <noise> beppa beppa barongko <noise> kenane tau <noise> nalani to <hesitation> pisang, pisang loka loka <noise> loka manasa <hesitation> manasmi. atu matasa <noise> ami nacabu <noise> cabumi <noise> dallokang ribungkumi to mina pinasu masehaki dinasu garagai to, kejadimi to dipatamani ke kulkas. <hesitation> Macakke marasani dikande, <hesitation> Udangki dikande eish, <hesitation> loka goreng eh <hesitation> beppa bolu, dendukaki beppa bolu na marasa, salai digaragai. Dialai dolo <hesitation> tepung, mane digaragai, dinasui dinasu open. Mane anu pi beppa, beppa lapis antu duka nu marasa to, eh <hesitation> digaraga marasa duka di garaga udangki kue beppa.